एक मैना मा चार से पांच दिन खांदू। होटल मा खाणू कू त वे खाणू खाण मा लगे ल्या कि म्यार दिवई से ढाई सो रूपया खर्च हूदन। किले की मी इन दुकान मा जांदू जख थुडा सस्तू रैंदू। और स्वादिष्ट भी बणयू हो।